زه په میاشت کې شاوخوا دوه يا درې ځلې د خوراک لپاره بازار ته ځم. هر ځل چې ځم، نږدې پنځه زره تر اتو زره افغانۍ مصرف کوم، دا د اړتیا او کورنۍ په شمېر پورې اړه لري. کوشش کوم چې په هر سفر کې ضروري شیان واخلم څو اضافي ځلې بازار ته نه ځم او وخت او پیسې خوندي کړم.